الاقتصاد والمالية يعني كل شي في حياتنا له علاقة بالفلوس يعني في شراء الغذاء لبناء البيوت وتشكيل المصانع دراسة الاقتصاد والمالية بتعلمك كيف تدبر مصاريك وتستثمرها بشكل صحيح جدا يعني بتفهم العالم اللي حواليك لما تدرس الاقتصاد والمالية يتجدر تفهم يعني ليه الأسعار بتزيد وليه الأسعار عم تجل يعني ولماذا الدول بتتعاون مع بعضها في التجارة يعني وكيف الحكومات بتأثر على حياتنا الاقتصادية بتفهم كل هي الأشياء